Salamu alaikum to jon en nastai capter hala sukajo sukajo a gorko debbo a gorko suka ko gorko a yidu debbo ta tefai ndara debbo mardo asali na woduki na shede di fu a ndar ta di ndara asali wuro mabbe dum bi moye dun bi wane na ta ndari awi babamako won shede ko wuro mabb be ngon mulki an bo a wala mulki dum woduki mako ngida a mardi mabbe to han nde tegal bacci hande a wolwan ta be nane dottien nane bi a ta baccel nda debbo tefu bi wane baba andi ko won ‘yawuhon ngokkon ko won goddum ko sabbi bako dum wara asali debbo on asali baba mako ko innamako di a anda to to be ndari be mi ma tefu bi wane se bi’a to na hanko na mi ban gai min mi ba ngata tona hanko, banngal ngalma mi ba ngata se dai hanko to to dun wai dum wadami ma hunde a wadi nde dun wari dun wadi a dum wada murna se jarrabawa wara nasta warta debbo wadu mi watta dalu mi dalata fuda nyamanki ma ha fudda nyamanki esirable mu dun. kaddara don hauti a inna a baba nder wuro inna dalata ke baba dalata ke an bo ayi ata laifi korema anbo a yidi korema kawai duniya fu a nana mettufum a ba ngi debbo mo dalayi da nyo be ma sarji en mada laubabbe wala lutti lutti o luffantabe Jemma o luffanta be nyalauma hatta abinci ma to o defi o lasta wala o hokka be anbo o hebinamma kwanowa ngara a nyama mo wara futtina gite a mo wolwa a jodi alhali ndon faddira inna en mada welo to di’i fu enen worbe se en ngati hakkilo a waje tefuki tegal enen bon de Allah wadi en en worbe har jni hakkilo men duda ta yidu hu nde an adon yi’a komi ma kawai hakkilo ma hoshi hunde banda don dumma wala a ngidda banda hanko wala mo ngidda to dun wima to kaddara ko babama da wima debbo o ta tefu mon da kaza se ummoda njaha bi’a mo ka ngam ankan a hokki amanna ma a mako yarduwe ma da hariko ai min baba am ma wi yam nda nda kaza kaza kaza kaza to mi te fu ma to se en kakkilani se en ngati hakkilo me den a tegal ngal tefete han ngal ma tina a watin hakkilo ma da ko te fen gel wallhi se tafa ngara a dum wada murna an bo murna ma se hota nder ngam rayuwa te gal han jum dun du nde. Na dum hu nde ‘yandere wore ta won jaudi ma a wa wai ba nga mo ndi himma wawai ba nga mo a wala jaudi Annabijo wi debbo ko moye ko wara wuro gorum wardai <hesitation> a barkaji mun wara ndiska diskon ko a wala no se ngadon dum dun fud um bande Allah goddo bo se wara wuro ma a wodi hu nde han nde han nde a himma jango a himma ha ngarta a wala dun warta ai dama dun wi maka ta tefu mom bi da an tefai a bang ikon ngal danewal dun shampake shampi bo to wari nasti nder hu nder hun nde lalatake to hanjum dun yi di te fa mo asali te fa mo di na ali baba mabbe jangudo baba babbe won jande kur’ana be don kakkilani dina mabbe be don kikkila ni jande Allah ko Allah wi fu be don kakkilani amma wai ngara tefa wal kel kel banza a yaha ‘yeboyel nda giddo ‘yeboyel ngara ba nga shirme ngara hu nde wada ga wutirki bawo bawo bawo bawo bawo a welnayi mau be ma mbelnayi wa du mi waffa dalu mi dalata lastanta innama abinci kirki jum karshe ma ha wi’e faddiri mo welo warta ta ton gelle godde kam inna ma fotayi yaha jo do wuro ma mo ma da fu fotayi yaha jo do se le nyol mu dum to di ga do fa ayi hu note wonnake.